gakǝ la kɨtakǝ wǝǝ mɨŋ a la lɔ kɨ wǝǝ o lóo su kɨ ama o lóo toŋ kɨ kǝ́ kǝ le yeemɨ kɨ la lɛ a la lɛ e ci ǝtǝ ǝf-ǝfo o mɨ su. gaamɛɛ kǝ́ e lée ri wǝ oturu wɨ lɨŋ tɨ wɨ haa lǝ̈ wɨ ri gakǝ la kɨtakǝ.